كان الصحو باش يبدا بشوية بشوية باش ما يحس بلعيا، و ميبقاش متحمس بحال لول، هاد المرحلة هي لي كتكون صعيبة باش الإنسان يوليف يدير التمارين يبدا غير في الدار بشي تمارين بسيطة و سهلة لمدة ما بين عشرة حتى لتلاتين دقيقة، من بعد يزيد في هاد المدة ويزيد في هاد التمارين، و ما يضغطش على راسو بزاف، وياخد الراحة ديالو الكافية، والوقت الكافي ديالو باش يولف، ومن بعد فاش يولف يدخل لشي صال ديال الرياضة بش يتريني أكثر وحسن